meze ham nme otu heh naojoo oru ah-me-mega rijhi hamejor meh tu ham neme rishi even though obu oduma nu bah angba ozu aru zi kema-nti kema ru kezi-agida nosunu bah angba angba mah not tu bu iwai mah nne ser dini meh le elenwegwu boh gweru ne eyesi akah nu oou nama nma izere ham mezene ham nma zi neh aku aru zi iche-che nah aru aru zi iche ni iche ma nta mene awia- iwai kem meze malilu ham mazi emerishi ah ma muru eme rilhi nma ne me rishi ham mene me rishi ham ntu asi habale ngweru noh eyihi hana akah help ele oku hadu nzi na ali kam he mo nuru bu ede oko-budu nzi na ali kam weh go ba nu wub neh iyini bah kah neshiba wuri ne gurusi bah igwirigu nhakem ba nu ba kerazin nma ma the si okuru nwene mob kuru bah zeham idahere nno owu nne eri nne owri ni ali oyibo yame ji eike ham. elazia zi ham naka nu ham borooma karu aham ji buru masi oma because iyazi noh aru ru diwa jor judu aru abali boh ater bu obuchi eula ne oji ari ra izi mazi oji ari-ja itia masi iri-wuri oburu nye chrro eje anu uze anu like ah mahara umu nbara nzema neche obu ochi nwarama obu haba ahu ihemati even though mena umu zeruham bah zah ziri keba mah ziri kem ake nazi budu ogologo nezeze nzuma si ba nu school nu ham beh ze oro-o kuko bah ziri ham gwu nhua chooo gwu wah bu lam badu nne chooo wa bu.